نوع الموسيقى المفضل اليا و احبه كلش هواية و استمتع بيه و استمع اليه هو نوع الموسيقى الهادئة و الكلاسيكية القديمة، احس انو هذا النوع من الموسيقى يجيبلي راحة نفسية و هدوء للنفس و الذات بنفس الوقت.